Uuna ndina ethimbo ondi hole oku ithana nenge okuya kegumbo lya kuume kandje opo tuka uhale tatu popi omahokololo giili nogiili. Uuna ndina ethimbo ondi hole oku zamo megumbo. tandiyi koostola opo ndika konge shoka sha pumbiwa mo megumbo. Uuna ndina ethimbo ondi hole oku tala ondi hole oku lesha uuumbo wuuhokololo. uuna ndina ethimbo ondi hole oku opaleka egumbo ngawo onda kwatela mo oku opaleka iikutu. omalapi gokombete. oku opaleka iiyaha. oku sila oshimpwiyu okambwa kandje hoka keli megumbo. oku ka pa iikulya. noku kala tandi dhana nako. Uuna ndina ethimbo ondi hole oku talelapo aashiinda mboka handi vulu oku pita ethimbo inaandi ya mona. ondi hole oku ya talelapo uuna ndina ethimbo. Uuna ndina ethimbo ondi hole oku pulakena oongalo niinima wo oyindji